Tsy ara-dalà ñy fampiasà ñy raha mahadomele, hañasoava ñy raha vitany ñ'olo manao fanatanjaha-tena, Ñ'antony: -Manimba ñy fahasalaman'iñe, mety hanimba fitaova añainy añy manahaky ñy fone, mamitaky ko'ei aminy ñ'olo miaraka manao fanatanjaha-tena miarak'amine, satria tsy mitovy ñy hery fa ii mangalats'ampitaky.